بل ايي- مؤخرا اني زرت موصل زرت بغداد زرت سليمانية زرت اي اربيل صراحتا كل وحدة من عدهم عدها ميزانيتها الخاصة عدها مواصفاتها الخاصة الي اني جذبني بيها و كل وحدة من عدهم ايي- عدها مجتمعها الخاص فأستمتعت بكل مدينة اني زرتها.